Mamiho apato kangen to kaka yanen nutou suu liwahk mo sitoma kaweng ore hari jadi ore pendikian rohana or <hesitation> manarani tororio te mamiho ara sop sop pangi, sop pangi luluan wuu one tonioa te'e wii <hesitation> kinas wawi wuu are sop paku wu'uan wukayoan nu kinas woo sururu su ruru wu tandei, tan ore mamiho toi rica-rica tewi marakel sop tun suwunting. tun suwuting tera neto tandei, tera to tandei mayen te'e suane matahang maya sun singkonon ore turungkunun tamae.